كيف خطوات تحظير وطهى الأرز؟ طبعا جدا سهل أول شي تغسلين الأرز ،بعدين تحظرين الموية، وتغلين الموية ،بعدين تطبخينه وتضيفين له الملح بالزيت، وبكذا استمتعي بوجبتك وبالعافية.